Selle et eelevandiq ommaq tegeligult peris sotsiaalsõq tegeläseq. Et näile miildüs <hesitation> mängiq ja üts eelevant või väega kergehe sattudaq <hesitation> saagis kinkalõgi, aga terve suur eelevantõ grupp suut väega häste võidõldaq.